والله الحياه دي اصلها مكتوبه ، ودربك المشيت فيه ده لا بد من انك تمشيه وعندنا المثل السوداني بيقول كان جريت جري الوحوش غير رزقك ما بتحوش وده كله مكتوب وكلام ذي ده بيبقي كله افتراضات ساكت لكن ممكن اقول ليك أغير نوع دراستي كان ممكن اقراء حاجه تانيه من خلالها بقدر اقدم اكتر في الدنيا دي واكون مفيد اكتر